Tembiura oyeapo vaera palta oyembpoyea vaera tembiu ndie jaeko omboyea reta opa oyajƚa jƚa opƚjaja reta jare oitƚvi sopape mbaetƚyae oñono reta aporano ensaladape yau vaera jukurai oyapo reta ipise kavivi ipuere vaera yau jokua ndie tembiu oyeapo